آها طبعًا الرياضة اللي أأديها بشكل سيء هي كرة السلة <hesitation> مع إني بحب أتفرج على بعض المباريات ،لكن عندي صعوبة ومشاكل معها من أسبابها أولًا -ال- التنسيق <hesitation> مشكلة كبيرة عندي في التنسيق بين الحركة ،والكرة ،المهارات الأساسية أفتقر إليها الإحساس بالضغط ،واللياقة البدنية اللازمة لهاللعبة مو موجودة عندي.